Ñy asany ñy grille a pain natao hañendaza <shushes> mofo, ampilirin-teña añatiny ao mof'oñy, mampiasa herin'aratsy teña hahamasaky any mofo o fa tsy raha masaky fahatany io fa misy hafanà mahamasaky azy, manahaky anizay ñy fanaovan-teña any mofo añatiny ao, <shushes> tsintsifiny hafana eo mofo o, masake, miendy soa, añatiny ñy grille a pain ao.